സാമനിയവദു ദുമ്ബുദു കാലോദ്ദിന്ഛി പീരുപന്ദ। പ്രാനിദ പീരു അവേന്നേ നമ <hesitation> ഏന്നുവ। അന്ദ ഇഥേ സുമരു രിക്ശദ <hesitation> പീര്രേല്ല। പീരുപന്ദു ഏന്നന്ദു ലിര്ജനകുല്। അന്ദ കനുന്ദ। പ്രകാര കേല സോയബേഅന്ദ പീരവദു ഓഅത്സ്ദ പീരവദു। അവേന്നു ബേതനപുദര് ദിയോദിഗേ അന്ദ അതില് മല്പുനഗ। നമ പ്ലന്ത് ബസേദ് മില്ക് പന്ദ സോയബേഅന് ഇസിന്ദ ഓഅത്സ്ദ। പീരു അവേന് ഉസേ മല്പുഅ അര് പോര്ഥുകു നമ അവേന്। പീരുപന്ദു ഏന്നോലി ഇകേ അതില് മല്പുനഗ പ്ലന്ത്ദ പീരു। സോയബേഅനവദു ഓഅത്സവദു അവേന് പീരു നമ ഏന്നര അപന്ദു।